Hambaorgiq ommaq nüüd küll säändsq as'aq, et na ei olõ nii tähtsäq as'aq. Ma suutnu ka elläq niimoodu, et ma näid ei kasutaq. Agaq samah om ju hää, ku nä ommaq olõmah.